Eláxí átá sánsú he tuité sánghá títé, lé tíl ángá tán sánpínát títé, árduítí títé, tínát títé, sánghá títé, sálingá títé, mékaúntí títé hí áni á. Lé átá ángá tán sánsú átá ámé, má sé he imí tsú áni á kandánta sá áni lá áni.